boggol bhtieghol tape ni ghel do mari bindi ha bandu magol a wawan a naftira beh magol a kimanta hunde fere bana hado yahugo hato kilometer noi on meter noi on ko centimeter a wawan naftira dhum to'a nyibam saare ko kuma a nyibam pellel fijirde a viya toh ok toh babal do do hami wada measurig babal do koje doggudu